Tɔme lã wó li. Tɔme lã wó li. Tovo na akpa vi kudo ŋɔtsi ku etɔ wó, eċ, ŋɔtsi kudo etɔ wóa, tovo ne ema wóa, <hesitation> elã wó le tɔ me. Wó le nyi tɔmenyĩ, elo, <hesitation> elã ka tsã? Vɔa elã wɔ adã wó nyu. Elã wɔ adã wó nyu. O ne ne e hasardé aa, wó dona ahe ku ame ŋutɔ. Tɔme lã wóe. Tsimenyĩ <hesitation> aɖegbo, <hesitation> elo, eʋɔn ŋutɔ tsã. Bosro tsã. Elã wɔ adã wó ɖeɖe wó nyi. Aɖu le nume na eya shi gbe be avu ene. Ne ne eyi le gbea agba ɖɔ nawò fãa. eklo, agãlã, <hesitation> abɔlu, elã mawó kpata, tɔme lã wó nyi. Vɔa elã wɔ adã wóe. Wó sẽ ŋu ŋutɔ.